Nunɛ yi va bangladɛsi, donke ba se be nɛ nu'uɔn ,han diya ta, ma ba sɛrobia cɛɛ nu, donke bun a benɛ obɛ tawɛ ao nu'ɔnni ote mamu be so sin. Hɛ oyi ma zo ba zu'an ,otawɛ a le'o na'an.bun ɲa bara a taradisiɔn ba se.